أول شي لازم إني أتحقق من كل الأجهزة، أتأكد إن المودم والراوتر شغالينن بشكل صحيح. وأعيد تشغيلها. بعدها أشيك على الكابلات إذا موصولة بشكل جيد. إذا كان في أي انقطاع، أتصل بمزود الخدمة لأتأكد من عدم وجود مشكلة في الشبكة. بعد ذلك إذا ما في مشكلة، أراجع إعدادات الشبكة أو أجرب الإتصال بجهاز آخر.